Kanihen tenit ke kame- ke kame dinit ere tin, pan tenit, nit e- nit e kame nit nitsi kanihen ke beben hen dinit hare ne toae oria nit tin poat i pion. <hesitation> Hamuo ne totot sin guo, nit e kame nit o pos. <hesitation> Nit e kame nit o pos, nit e kame nit <hesitation> o korit, nit e kame nit o karahai. Yi ni kain kanihen e kao ria tenit. Kanihen to tubun hamatonan, hatuan o tubun tsi kaltsa tenit, tien toutatapa tenit. Karahai, pos, o korit, nit e kame nit o sasai, <hesitation> o rurun, yi nitsi kain kanihen tenit e kao rih. Kanihen na raeh tenit, <hesitation> son enit te hen nit i youh, <hesitation> no tara o ma toae, <hesitation> tara hatuan mendia nit o toae to tubun tenit. Manas poat i hen yarun na kanihen ire, katuun ire ri tagan. Tuo terun boak haraeh. Kobe pion, nit e hasobi mendia youh in kanihen to tonana, mei panas ah, tsio tuo pekak. Kato as nin na nakanihen to katuun ire kato ne nit bai nit i mei a hiring hare punit o katuun tenit manas. Poat erun di hen i na kanihen ke soson guna na, tuo terun ri boak hanon mes, hiring, tagan ai run di kame o toae roron. Pion toae toput sisin on, tinasah hasobi mendia nit mun kanihen o tuo pekak. Te tagisan nit in kanihen tenit. Korit, o rurun, pos, korit yini kei re, ao wiseh. Yi nakanihen e tagisan dinit ke haso no toae o raeh tenit. <hesitation> Ai kame nin nikai <hesitation> mei a sobi me puh na sahanaka ke hasobi hare ni nika ke hegit do tonana bai run hasobi daiyouh, ke hatoput no toae tenit. Nikei re boak not meo Sunahan haboak i youh to sobot, natural on, enit e mas hen dieyouh. Yin kanihen tenit yu re. <hesitation> Kakas hakap guna na yi nitsi kanihen tenit.